मान आता उस्तरा रा उपयोग दाड़ी और बाल कटण वास्ता उपयोग लिया करा है। जब कद भी मान आटा नासर हुं जब तो मान आटा उस्तरा रा उपयोग हुवा है। मोट हुवा जना इनो उपयोग हुवा है। आत्मा जब भी जाबा लगे तो बा की कोण देखाय देव है की काई हुं रियो है। इंसान री हाथ में की कोण हुवा है उस्तरा रा उपयोग नासर में किया जाता है। आ बाल हटवण वास्ता ही कम आया कर्र है जना भी बाल लंबा हुं जावा तो।